דיר כאס קרימה טאז׳ה מע כאס חֻליב סוכר חסב אד־דוק ושי נַקְה בְּחַל אלפַנִילָה, חְלַט כלשי מזְיַאן וְחַטּוּ פלאמגְמַד, כל נֶס סַעָה חרְכּוּ בש מייגְמַדש קַאסֶח, בְּעַד תְלָת אוּ אַרְבַע סַוָאע יַעְדִי תְלְקָה וָאגֶ׳ד, תְקְדַר תְזִיד קְטַע שׁוֹקוֹלָה וְלָא פְוַאקְה חסב אד־דוק.